انا مدابية تروحلي السمع خير من يروحلي البصر لانو البصر هو حاجة خير وانيا مدابية نشوف كتر لانو تسمع معليش متسمعش ييعني حتى يعني بعض المرات مدابيك متسمعش لكن البصر دايمن مدابيك تشوف